لو كان بإمكاني أن أكون حشرة لاخترت أن أكون فراشة ليش ؛ لأنها خفيفة و جميلة تعطي انطباع بالسعادة و الحرية ، تستطيع الطيران من وردة لأخري ، تعطي انطباع وجداني بداخلك بالحرية و الجمال و الرقي ف هي لديها الكثير من المميزات ف بالطبع سأختار فراشة.